Wonn dhurah berre bankii suun dhethaa yaani pesa khankesen dhursaa thamani pesa atin dhethee badhilifethu suun ilalthaa woo pesa suun irthamani khabb pesaa khanke dhikeyoa thaa athin dargethu kaathin acch garr inchi dhibiatin si badhilishen atin darghethu dhub atin hubethee rawothethu jarr bakian si chenjithii currency transfer yedheni woo wontan akhan si chenjeni ghammi akhan sibadhlishenii